هل تستمع عادةً إلى نوع واحد من الموسيقي، أم تحب أنواعًا مختلفة؟ أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى، كل نوع له وقت ومناسبة في أوقات أحب أسمع الطرب البدوي، لأن له طابع خاص يعبر عن حياتنا البدوية وأصالتنا لكن أحيانًا، أحب أسمع موسيقى هادئة أو حتى أغاني سريعة، على حسب المزاج والمكان. الموسيقى تقدر تلامس القلب في أي وقت